Labʋɛ nʋ awadi wani kaxa ɛsɛmʋbɛ kaxa nɛsɛmʋbɛ alɔnʋ sʋɛ kama mʋ ɛsɛ ba ɛdiwani bʋakʋ awano ʋdʋnʋ ba ɛdiwani kanvama nʋ ɛsɛmʋdza ɔtɔnalɔ sʋ wani domɛ ko nazɔ amɛ mʋ axɛsɛmʋbɛ ko amʋ ɛsɛ ba amɛ la mɛ laka kʋ nakʋtʋ mʋ ɔlʋna be kɛma mʋ ɛga itsede donʋ aɣla kʋyɛbi kɛ makotʋ zi yanʋ inyeza mʋ alɛnɛ ko ebʋdʋ bʋa mʋ itsede rabadʋ ya kɛmaxa nalɔ amɛla kɛfʋɛ bʋakʋ akʋtʋ xa kʋ esi tala mɛ kebʋ ɛlʋ nʋ tamakpa ɔlʋna loo nʋtamekele ɛsɛde loo kʋ yɛbi kɛ makʋtu za yaninyezɛ mʋ alɛnɛ bʋak labʋɛ tatɛdiɛ ta ɔnalɛ ozi yanʋ ɔlɛde bʋa mɛ labʋɛ ta mʋ itsede do yɛ more tɛsɛ wani dʋyɛ la mɛ labʋɛ no kɛxa kɛmamʋ ɛsɛ yadʋ nʋ ɛsɛmʋ kɛmamʋ ɛsɛ dʋnʋ yanʋ anyasɛɛ kʋ yanʋ inyezɛ ayo ɔzɛ kɔma bʋɛkɛ mʋ alɛnɛ bʋɛkʋ labʋɛ.